פיקטשער פרעימס זענען דא צו נעמען דיינע בילדער און עס קענען אויפהענגען אויף די וואנט, <hesitation> סיי פאר דיין הנאה אז די זאלסט זען דיינע בילדער און דיינע גוטע <hesitation> צייטן וואס די האסט פארברענגט אדער דיינע שיינע משפחה בילדער אדער סתם צו קענען באצירן די וואנט אדער צו קענען ווייזן פאר אנדערע מענטשן.